eikö ne ollut ennen puusta tehdyt ne ruoka-astiatkin kaikki lautaset ja vieläkö te muistatte
kyllä minä olen nähnyt vaan ei minun kotonani käytetty semmoisia
mutta nähnyt -
olen nähnyt kala kalatkin jossa pidettiin - noin pitkä puuallas oli semmoinen ja sitten siinä oli semmoiset korvakot matalat ja siinä oli reiät sai vaikka seinälle panna pestyä kuivamaan siinä oli kalat ja sitten oli puukuppi siitä kaikki samasta kupista ryyppäsivät ja siinä oli sitten semmoiset korvakot niin kuin korvossa ja kaikki sen samalta sijalta ryyppäsi sen piimän semmoinenkin oli vaan ei minun kodissani ollut semmoista minun kotona oli kaadin josta kaadettiin piimä jokaiselle lasi lasiinsa aina ja tavalliset lautaset oli mutta kyllä näin jotta oli semmoisia ja puulusikat oli sitten näin senkin ja jokainen kun söi nuolaisi sen lusikkansa ja pisti - seinänrakoon sitä ei pesty sen koommin
taas otti sen saman -
taas otti sen saman lusikan sieltä niin semmoista oli ja yhdestä kupista kaikki söivät sillä lusikalla vain ei lautasia ollut monessakaan paikassa no meillä oli kyllä - jokaisella oli omat lautaset oli ja nostettiin - koolikka oli siinä keittokupissa siitä nostettiin lautaselle jokainen vaan tällä Savon puolella minä kävin Tuusniemellä ja siellä niin siellä minä näin kaikkein vanhoillisinta aikaa minä esimerkiksi kun yhteen taloon mentiin ja me talon joukko tarjosi meille aamuruokaa siellä niin ei tuotu meille lusikoita siellä oli velliruoka ja kokkeli oli pantu maidon sekaan tarjottiin meille niin se talon nuori isäntä sanoi jotta nuo karjalaiset tyttäret on semmoisia jotta eivät osaa vettäkään syödä lusikatta minä sanoin me jos viskataan tuo maitokuppi - tuonne seinälle niin nuolepas sinä se sieltä no sitten meille tuotiin lusikat sieltä oli siinä talossa lusikoita mutta ne vain ryyppäämällä panivat kaikki kupin laidoilta ja vanha isäntä oli vielä semmoinen pitkäpartainen niin meitä ihan kauhistutti se minä sanoin minä olen ennen syömättä kunne minä rupean tuon kupin laidalta ryyppäämään jos ei lusikoita talosta löydy ja nuori isäntä sitten haki lusikat pöytään
käytiinkös sitä silloin ennen täältä paljon tuolla muissa pitäjissä kylissä
no käytiin kun oli sukulaisia minullakin oli sukulaisia siellä minä tulin Heinävedeltä laulujuhlilta ja sitten sieltä Tuusniemen ja Palokin kautta kuljettiin kun siellä oli sukulaisia niin siellä yhteen taloon vain poikettiin niin siellä tarjottiin ruoka sillä tavalla ruokaa oli kyllä yllin kyllin pöydässä mutta se oli heillä se oma tapansa ne oli niin vielä vanhoillisia
oliko niillä muuten tuolla Savon puolessa se elämä toisenlaista kuin täällä päin
no en minä muuta - erikoisesti kun nyt käynnän täältä käytiin joku pari tuntia niissä taloissa oltiin niin en minä siitä kyllä muuta huomannut vaan ne lusikat oli vain minulta - kun ei tuotu lusikoita pöytään eikä tuotu laseja ne söivät vain omalla tavallaan
mitenkäs tämä vanhaan aikaan on tämä Karjalan ja Savon raja ajateltu kulkevan mikä se on tuo seuraava pitäjä - pitäjä tuolla päin tuolla Savossa päin
mitenkäs se onkaan se tuollahan se Pöytälahdessa kuuluu se raja olevan - tuolla päin Pöytälahdessa ja tässä on sitten Kaatamon raja tässä joki ja tämä lampi erottaa tuo on Kaatamon puolta ja tämä on Ristin kylää tuo joki on rajana
ja Pöytälahdessa se Liperin raja vai
niin Pöytälahdessa sitten alkaa sieltä Heinävettä jo Heinäveden raja on
ja se on Savoa jo
ja se on jo Savoa sieltä ja tämä Liperiähän tämä on Kontiolahden rajaan ja minnekä asti tämä ylettynee tämä Liperin raja Savon rajaan tämä Liperihän on niin suuri pitäjä
pilkattiinkos sitä ennen noita muunpaikkaisia savolaisia ja muita
no kyllä ne kun savolaiset kun puhuvat omalla murteella niin kyllä karjalaiset nauroivat sille savon murteella niin nyt vaan nyt ne on tuota ei ne nyt sillä naura kun tietysti karjalaiset taas puhuu omaa murrettaan niin nyt kun on sekaantuneet niin ei ne enää nyt siitä puhu mitään kyllä ne ennen siitä sanoivat jotta savon murteella kun puhuu niin se on niin täydellä suulla
mitenkäs ne täällä ne vanhat ihmiset teidän vanhukset ja ja kaikki ne vanhat niin oliko niiden puheet toisenlaista mitä mitä on nyt niin kuin teidän
ei ollut yhtään sen kummempaa kuin nytkin
että sama on murre
sama on minun kyllä sisareni ja veljeni ne kun on kaikki kouluja - ne - kyllä puhuu - tuota sitä kirjakieltä kaikki he kun on kaupunkipaikoissa olemassa mutta minä kun olen täällä maalaistalossa niin minun täytyy puhua sitä murretta mitä paikkakunnalla puhutaan sitä joutuisi muuten pilkan kohteeksi täytyy olla maassa maan tavalla
mutta niillä oli omat nimitykset niillä vanhoilla ihmisillä kaikista noista monesta esineestä joita nyt ei enää käytetä
oli tarjotinkin oli siihen aikaansa se oli rikku liekö ruotsalainen nimi vai mikä ollut se mutta rikuksi ne sanoi sitä ja ne oli kaikki ne omituiset nimet lautaset oli lautanen oli talrikki niin niillä oli no nämä kahvikupit ne sanoi kyllä niin mutta oli ja pyyheliina oli hantuukki ne vanhat sanoi sillä tavalla vaan minäkään en kaikkia muistakaan niitä enää mitä oli niillä ne omia puhetapojaan mitä ne pitivät vaan ei ole kaikki tullut mielessäni pidettyä
kuinkas sitä silloin ennen kun sitä oli pitkät illat oltiin yhdessä niin oliko niillä vanhoilla sitä tarinaa ja puhetta muistatteko
kyllä ne vanhat puhui kaikki semmoisia kaskuja se oli hyvin mukavaa se illanvietto liekö he ollut tosia vai valeita mutta kyllä niillä aina vain niitä - vereksiä kaskuja piisasi puhua ja naiset teki sitten kiireesti vain käsitöitään sitä vain rukkia poljettiin kovasti pitkät illat sitä piti saada joukolle sitä vaatetta kun oli suuri joukko
niitä oli semmoisia vanhoja miehiä jotka niitä kaskuja puhuivat
niin ne puhuivat niitä kaskuja mitä he on missäkin kuulleet ja nähneet ja niitä ne puhuivat minun isäni oli kyllä uskovainen se esimerkiksi sitten aina luki iltapuhteella raamattua ja ja sitten pyhäpäivät se luki raamattua aina jotta nuo oli semmoisia mitään liiallisia muuta kuin aina hän mitä hän kuuli ja missä niin niitä aina kertoi sitten
sitä ennen taidettiin sitä Raamattua enemmän lukea mitä sitä nykyisin luetaan
kyllä miehillä oli ihan semmoinen lauta raamattulauta ja kun sitten on ne raamatut oli ne vanhat raamatut niin ne oli ihan noin paksuja minä luulen jotta minun kotipaikallani on nytkin vielä sen vanhan raamattu minä tuota ne luki sitä hyvin hartaasti ja lapsilla luettivat iltasilla iltarukoukset kaikki - kun ne nukkumaan rupesivat ja kyllä ne sen - ja kirkossa kävivät hyvin uuraasti jotta hartaampia ne oli kuin nämä nykyajan ihmiset
vaikka oli pitkä matka niin kirkossa uuraasti kävivät
no tuosta kautta salon poikki ja siitä sitten mentiin Liperin kirkolle selän poikki kahdeksan kilometriä tuota - järvimatkaa niin kyllä ne on kävi monta kertaa talvellakin kirkossa
ja sillä laivalla kuljettiin te sitä
no laivalla kesällä talvella hevosella nythän täällä on kirkko Viinijärvellä lähempänä eihän sitä ole kuin viidentoista minuutin matka kun autoon menee
kuinkas silloin ihan teidän pienenä tyttönä ollessa niin joko se laiva silloin kulki
kyllä kulki jo minä olin ihan pieni mutta se oli nimeltä Sotka se ensimmäinen laiva pieni laiva oli se mutta sitten kun minä en muista monivuotinenko minä olin niin tätä lampea Rikinlampea ja tätä jokea myöten tuli sitten vesi oli hyvin korkealla silloin monta metriä ylhäällä - tavalliselta paikaltaan niin siellä osuuskaupan rannassa oli siellä ryki semmoinen laituri ryiksi ennen sanoivat niitä laitureita niin siinä kävi iso laiva niin se oli sen laivan nimi oli vielä Impilaiva no se oli lapsista niin mieleistä kun se tuli se laiva niin sitä piti katsoa jotta iltaruoka jäi syömättä se oli niin - katsottavaa outoa ja sitten kun sen lammin mittelivät sen syvemmän paikan niin minun kotipihani rantaan oli syvin niin se laiva lähti näin tulemaan niin minä sanottiin meillehän tuo taitaa tullakin mutta se sitten kääntyi siitä tuonne päin menemään kun se oli se lampi mitattu jotta miltä reitiltä kulkee laiva ja se on Ristilampi nimeltä se lampi neljä jokea siihen puhuu vettä niin se on sillä nimitetty Ristilammiksi
se on siitä sen nimen saanut
siitä on sen nimen saanut

kuljettiinko tuolla veneellä siellä kirkossa milloinkaan
kyllä minäkin olin yhden kerran veneen kokassa istua tekotin iso vene oli siihen sopi paljon joukkoa ja sen veneen omisti tuolta Korpivaarasta tuo kievarin isäntä yksi Hyttinen niin se isäntä tuli aina siihen perää piti siinä veneessä niin kun oli niin kuin rippipyhät niin se silloin aina lähtivät kirkkoon siihen ne nyt tietysti vanha väkihän se etupäässä meni aina ja tuonne selkärannalle ne meni sillä veneellä yli tuon selän ja sitten siitä kävelemällä loppumatka kirkolle tulihan sitä onhan tuosta kaksi kilometriä tai enempikin tätä matkaa kirkkoon kun mennään
kävellen vielä
kävellen ja jokainen oli veneessä paljain jaloin kun sitä tuli vettä sen laivan veneen pohjalle sitten kun lähtivät kuka pani selkärannalla kengät jalkaansa kuka meni siihen Sormulan kalliolle ja siinä pani ja toiset panivat kirkkomäellä kengät jalkaansa vasta
niitä vähän säästettiin vai miten
niitä vähän säästettiin niitä kenkiä kun niitä kotisuutarit vielä tekivät niitä kenkiä eihän ne nykyajan ihmiset ottaisi niitä navettaankaan jalkaansa vaan se oli silloin semmoista ostokengästä ei ollut puhettakaan ei minkäänlaista kenkää saanut ostamalla ja kesäiseen aikaan eihän ne tiennyt lapsetkaan kengistä ei minkäänlaista ei niitä ollut siinä oli minun lähellä nyt koulu ja opettajat ei ollut niilläkään opettajan lapsilla yhdelläkään minkäänlaisia kenkiä ja siinä yhdessä vain leikittiin ja sitä oltiin niin kuin luonnonlapset vain
no kun tuolla veneellä kuljettiin niin kaikki olivat niin tottuneet että ei siellä ketään pelottanut vai miten
ei ketään pelottanut jokainen souti - se yhdellä airolla näin niin ne oli rinnakkain istuivat kun oli laaja vene toinen souti toiselta toiselta puolen - ne kaikki ja ne meni niin tahdissa se soutaminen niin jotta se kurahti vene pitkän matkaa kun ne vetäisivät aina kun oli yhdeksän ja kymmenen paria oli aina soutamassa no sitten tuulellakin oli se varma peränpitäjä joka ei antanut veneen sitten jotta tuuli ei saa venettä viskoa ne oli ne yhdet ne vanhat miehet siitä peränpitäjiä sitten siihen ei kelvannut kaikki siihen perämiehiksi ja täällä Pukinlahdessa oli sitten toinen iso vene sillä oli samalla tavalla käyneet kirkossa ja liekö minä en tiedä nyt sitä onhan ne voinut siellä lähi tuolta puolen selän hevosillahan ne on tietysti ajanut ja kärryllä siihen aikaan oli jo hyvät kärrit olivat jotta ne kärryllä kyllä pääsivät ja hevosilla
no talvella kuljettiin sitten tuosta jäätä pitkin
jäätä pitkin tuon salon poikki noin ikään tuosta tuota metsämaata mitä viisi kilometriä tuota maamatkaa ja sitten kahdeksan kilometriä jäämatkaa kunne oltiin siellä kirkonkylässä ja reellä ei siellä kylmännnyt talvellakaan kun vällyt pantiin sitten päälle ja - istuttiin reessä ei siellä ollut mitään - pakkasesta tietoa ja ne oli vanhan kansan miehilläkin pitkät turkit oli päällä niin vyöllä kiinni sitten ja ne kulki talonpoika poikaset miehet niin kuin papitkin niillä punaiset pitkät vyöt ne vyöt tällä keinoin vyöttivät itsensä ristiin ja tänne vedettiin eteen solmulle turkin päällä oli ja pitkät turkit kuka oli rikkaampi sillä oli sitten hukkaturkki jo ne piti niitä hukkaturkkeja siihen aikaansa muodissa vaan köyhemmillä oli lammasturkit niin kuin nyt nimismiehet ja rovastit niillä aina joskus oli sitten niitä hukkaturkkeja
kummalle päin se oli se karvapuoli siinä
se oli päällä päin niin - se oli päällä ne oli semmoisia hurilaita näköjään ja sitten kun ne kulkivat jotta eihän ne nykyisin ottaisi semmoisia turkkeja päälleen enää kukaan
vaan taitaisi hyvinkin ottaa jos jostakin hukkaturkin saisi
no en tiedä mitä he tekisivät
no ne oikein oli hukan turkkia hukan
no niin hukkaturkiksi sanoivat niitä ne kun kuului vanhaan aikaan minun isävainaa haastoi ne sillä tavalla on hukkia pyytänyt kun niitä ei ollut pyssyjäkään lumihankeen kuuluivat tehneen noita hyvin syviä kuoppia talvella kun kuului olleen lumiset talvet ja sitten sen päälle kuuluivat olkia vähän ripotelleen ja sitten pantu lunta päälle ja siihen mitä lie syöttiä panneet ja se hukka kuului menneen siihen ja se eihän ne nyt oljet kestänyt tietysti hukkaa ja se putosi sinne kuoppaan ja se ei päässyt sieltä pois ja se kuului sinne ja sitten saivat tappaa sen siihen semmoista kuului olleen vanhaan aikaan se pyytäminen niiden niitä kun ei ollut niitä ampuma-aseita minä en kyllä nähnyt niitä mutta vanhat miehethän sanoivat jotta sillä tavalla on pyydetty
ja olivat turkin sitten saaneet
niin saivat turkin sitten siitä eikähän ne niitä tapporahoja eikä mitään ole siihen aikaan valtiokaan maksanut
no jouluna siellä aina sitten käytiin vai miten
no jouluna käytiin niitä oli aina kun tuota tuosta kulki Ristilampea myöten kirkolle niin tuolta Korpivaarasta asti kun tulivat niin kolmeenkymmeneen hevoseen aina oli ja niin paljolti sitten oli kulkuset ja aisakellot ja tiu'ut ja kaikki niillä hevosilla niin se oli semmoinen soiton rolina siinä lammilla kulkiessa jotta hyvin se oli semmoista niin kuin lapsista ainakin tuntui hyvin juhlalliselta sitten joka talossa panivat joka ikkunalle kynttilät palamaan kun niitä ei ollut siihen aikaan niitä sähkövaloja lakilamppu paloi kyllä laessa mutta sitten kynttilät valettiin ja pantiin - ikkunoihin valo ne vielä jotta se oli vähän niin kuin juhlan näköistä minä kyllä osaan kynttilät tehdä minä sota-aikana tein ei ole kuin se kaksikymmentäviisi vuotta aikaa tuli niin minä valoin toistasataa kynttilää silloin sota-aikana - kodissa poltettiin niitä ja annoin naapureille niin
ihan vanhaan malliin
ihan vanhaan malliin meidän lehmä syksyllä - lahdattiin ja siinä oli hyvin paljon rasvaa kaksikorvavasu tuli semmoinen niin minä ne sulatin taliksi ja siitä minä valoin niitä jos olisi vormut osaisin nytkin laittaa
no niitä aina ennen jouluksi tekivät
jouluksi ennen tehtiin vain ei näitä kun juhlapyhinä vain pitivät niitä kuitenkin öljyä oli saatavana jotta öljylamput olivat
eikös se ollut ennen se joulukirkko aamulla varhain
varhain oli kuudelta menivät kirkkoon nehän lähti täältäkin jo siinä neljän seutuna ajamaan kirkkoon kahden ja kolmen aikana nousivat ylös yöllä ja söivät lähtiessään ja hevoset syöttivät kylläiseksi ja sitten sitä lähdettiin se oli hyvin aikaista se kirkkoon meno ennen päivä kun alkoi valjeta niin kirkosta alkoivat pois silloin jo tulivat vaan ne saarnat oli ennen pitkiä ne hyvin oli ne papit piti siihen aikaansa hyvin pitkät ne puheet nyt ei ole kuin kolmasosa niitä saarnoja enää ne oli lyhennettynä kaikki ihmiset väsyivät niitä pitkiä saarnoja kuunnellessa
mitenkäs se joulun vietto silloin ennen - se milloin sitä alettiin sitä joulua juhlimaan
no joulun joulun aattoiltana alettiin se oli tapana jotta oljetkin levitettiin lattialle joulun aattoiltana ihan joka talossa ja kaikkea ruokaa valmistettiin niin kuin juhlaan tehtiin piiraat pullat makkarat paistettiin siihen aikaan makkarat kodissa laitettiin ei niitä ostettu niin kuin nykyisin ja kaikkea ne soppa-aineet ostivat kaupasta ja niistä keitettiin rusinasoppaa ja ja jos oli muita hedelmiä saatavana niin sekaan panivat muitakin ja sitten se hyvä paisti oli ja lanttulaatikot perunalaatikot kaikki niitä sitä ruokaa keräsivät niin paljon
ja aattoiltana sitten syötiin
aattoiltana söivät ja joulupäivänä ja sukulaiset hyvin uuraasti kävi ennen toisissaan juhlina juhlan aikana jos yhdet oli vanhan joulun pyhinä niin kutsuttiin sitten jo uuden joulun pyhiksi samat samasta talosta tulkaa nyt uuden joulun pyhille meille käymään jotta sukulaissuhteet oli paljon paremmat kuin nykyisin aikana jotta ne hyvin kävi toisissaan uuraasti
käytiinkös sitä silloin aattoiltana tuolla saunassa ennen
kyllä kävivät saunassa ihan joka talossa ja aikaisin jo - kylpy olikin sitten juhlan juhlaa vasten
ja sitten iltasella syötiin
niin ja laulettiin sitten joulukuusi oli useammassa paikassa ja lapset laittoi joulukuusen ja sen ympärillä vielä lapset leikkivät ja joululauluja lauloivat nuoret ja vanhat
olikos silloin ihan teidän tyttönä ollessa joulukuusi jo
oli minä olin pieni tyttö kun jo oli meilläkin joulukuusi
ja oljet
ja oljet lattialla meillä oli kyllä kun oli siihen aikaansa kaksi tupaa niin jossa asuttiin niin sen tuvan lattialla oli tuota oljet mutta sitten oli toinen tupa oli meillä niin kuin kamarihuoneena se uudempi tupa siellä oli se joulukuusi keskellä tupaa ja siinä ei ollut olkia siellä näet leikittiin sen kuusen ympärillä jäniksenä köksittiin ja milloinpahan mitäkin leikkiä oli
olikos sitä siinä pahnoilla mitään leikkiä nuorilla
no ei ollut siinä minä en minä ainakaan muista sitä jotta siinä olisi ollut mitään vaan se oli kyllä hyvin yleinen tapa jotta ne oljet panivat rukiin oljet lattialle nykyisin eihän se kukaan enää laita niitä se tapa on hävinnyt urkon pois jo
no silloin joulupäivänä ei kai vieraissa käyty ja kylillä
ei ne hyvin pyhitti sen ensimmäisen joulupäivän sitten ne vasta toisena niin kuin tapaninpäivänä rupesivat kylässä kävelemään mutta ensimmäisen joulupäivän ne oli jokainen kotonaan ne piti sen niin kallisarvoisena juhlana jotta sitä ei liikuttu missään ja lauloivat ja lukivat kotonaan
niin mikäs se oli täällä nimeltään se toinen joulupäivä
tapaninpäiväksi sanoivat
tapaninpäiväksi ihan vanhaan aikaankin niin sanoivat
vanhaan aikaan niin sanoivat jotta se on tapaninpäivä
eikös sitä aina käyty vähän hevosajossa silloin tapaninpäivänä
no kävivät nuoremmat vaan eihän ne vanhemmat ja pitivät sitten semmoisia oli niin kuin aina semmoisia illanviettoja mikä milloin mitäkin aina niin sinne aina ajoivat hevosella rekiretkiksi useinkin sanoivat niitä aina nuoret kokoontuivat sitten sinne aina vaan ei siellä vanhempia ollut vanhemmat sitten hevosella ajelihan ne ne kävi sitten niissä sukulaisissaan niin kuin kyläilemässä
no mitenkäs se uuden joulun aika silloin ennen
sen vain muistan minä siitä uudesta joulusta jotta tinaa valettiin siihen aikaansa sitä uutta joulua vasten se oli se tinan valu joka talossa jos tuli semmoinen niin kuin kirstun muotoinen kuvio siihen kun se veteen pudotettiin niin sanoivat niin ikään sinä kuolet tänä vuonna mutta useinkin se särkyi se tuli milloin oli minkinlainen häkkärä vain tuli aina siitä vaan aikansa kuluksi vain tekivät sitä vielä ne nytkin valaa sitä tinaa useammassa talossa meidänkin nuo lapset vielä joka talvi on valanut
mikäs juhla se oli kun te sanoitte jotta se rokka tehtiin
se oli laskiainen
mitenkäs sitä ennen juhlittiin ja vietettiin
niin se no ei sitä tainnut olla sen kuin mäkeä laskivat vain laskiaistiistaina lapset kokoontuivat sinne niin kun oli missä mäkiset maat niin ne mikä kelkalla mikä reen työnsi mikä milläkin laskivat mäkeä vain eihän sitä muuta juhlaa ollut sen kummempaa mutta se oli melkein tapa jotta se - niistä sian tai sitten raavaan kynsistä keittivät sen hernesopan silloin se - olisi linkämä se oli nimeltä vielä laskiaisrokka ja laskiaispullat tekivät vehnäpullat lieneekö - vanhempana aikana ollut niitä vaan minun muistini aikana tekivät jo
käytiinkös silloin saunassa silloin laskiaispäivänä
kyllä ne kävivät kyllä kävivät saunassa ja kuuluuhan niillä toisilla olleen vaan minä en enää muista kaikkia niitä tässä laskiaisenakaan mitä sitä pitää tehdä ja jotta pitkiä pellavia kasvaa sitten ja terveenä on sinä vuonna vaan niitä minä en muista enää mitä sitä kuului olleen niitä taikoja semmoisia minun kodissani kun ei tehneet niitä taikoja mitään vaan minä aina syrjästä kuulin niitä
no jos me noista juhlapäivistä vähän vielä vielä puhumme mitäs niitä vielä tuo - pääsiäinen niin miten se
sitä minä en muista kertoa sen minä vain muistan jotta minun vanhempani ensimmäisenä pääsiäispäivänä kävivät kirkossa useinkin ne oli täällä Liperin kirkkoon menivät vaan muuta minä en siitä muista mitään sen enempää
oliko nuorilla mitään leikkiä tai
no no sitten kun minä suuremmaksi tulin ja aikuistuin niin sitten pitivät aina semmoisia - iltamia täällä toimi nuorisoseura niin iltamia pitivät sitten aina toisena pääsiäispäivän iltana muutahan sitä ei ollut täällä maaoloissa ja nuoret oli ohjelmassa siellä näytöskappale oli ja ne ja kuvaelma ja milloin mitäkin aina
onko niitä tulia poltettu täällä minään juhlana helluntaina tai -
no juhannuksena on juhannuskokkoja polttavat vaan en minä en minä ole kuullut jotta muulloin olisi polttaneet juhannuksena yleinen se kokon poltto
ja se on vielä
vielä on nytkin aivan sama jos ei vanhat mene sinne niin nuoriso keskenään polttavat jossakin aholla aholla tulta tai kalliolla vaan sekin on nyt vähentynyt kun on täällä nämä Viinijärvellä ne lavat ja kaikki niin ne menevät useinkin sinne tanssimaan ei sitä ole sitäkään enää muuta kuin lapset keskuudessaan minkä polttavat niitä vähän sinne aikuisia tulee
mikäs se oli sitten syksyllä se palvelusväen juhla nimeltänsä
no se oli kekri silloin oli palvelusväellä se oli heillä oli millä oli viittes riivikkoajaksi sanoivat sitä vielä
miten
riviikkoaika oli nimeltä se millä oli sitä lomaa kaksi viikkoa millä oli kahdeksan vuorokautta millä mitenkin no silloin ne pitivät niitä tansseja siellä milloin - kuka tupansa antoi niin siinä tanssivat ja silloin sanoivat aina jotta piiat ja rengit tanssivat sitten ja rengit piikoja tanssittavat
ja se alkoi kekristä aina se loma
niin alkoi ja kun ne palvelustytötkin lähtivät taloissa niille annettiin sitten siihen loma-ajaksi eväät talosta iso lihakukko tehtiin ja pullaletit pantiin ja kaksi kolme leipää ja voita mikä antoi kilon mikä antoi kaksi lähtiessä niille evääksi jotta ne sai omiaan syödä siellä sen riiviikkoajan nythän niistä ei tiedetä mitään enää niistä semmoisista ajoista ja talon vaatteessa oli toiset palvelijat toiset olivat omissaan jos ne oma vaate oli pidettävänä sitten - palkkaa vähän enempi niillä oli niin niin mitättömät palkat siihen aikaan jotta eihän kukaan enää yhtä päivää rupea olemaan se oli markka kaksikymmentäviisi penniä ja meiltäkin kävi yhtä tyttöä hyvin topakka tyttö oli tekemään töitä niin tuo Rautiaisen isäntä vanha isäntä kävi pestaamassa niin se määräsi markka seitsemänkymmentäviisi penniä kuudelle - kuukaudelle palkkaa niin se isäntä sanoi en minä huoli noin kallispalkkaista jotta kallis oli liian palkka niin eihän siitä paljon tullut päivälle monta penniä semmoisilla nälkäpalkoilla ne oli ennen ja sitä jo viideltä noustiin ylös kun oli suuri karja menipä se vain tuonne eihän sitä nyt karjalla viivytty mutta kuuteen ja seitsemään meni tunnille meni karjan kansa iltasilla ja eikä ollut niitä lomatunteja mitään koko päivänä sitten se iltasilla neulottiin ja käsitöitä vielä tehtiin
vielä iltasilla
vielä tehtiin lypsyn jälkeenkin iltasilla se oli niin kuin lepoaikaa vielä olevinaan eihän se ollut siihen aikaan se oli se päivä neljätoista ja kuusitoista tuntia pitkä
eipä se helppoa ollut
ei ja se oli pakko tehdä kun sitä ei saanut tuota mitään ostamalla muuta kuin se piti tehdä kotona kaikki sitä piti ehättää ihan yöt yön kanssa jos mieli saada sitä lattiamatot ja kaikki ne kun kudottiin niin sitä piti vain panna sitä - puhteen aikaa iltapuhdetta jotta sitten on sitä jotta ei päivää tärvää että päivä jää muille töille
te äsken mainitsitte niistä kukoista mitä niitä on täällä päin tehty ja ja miten niitä kukkoja
liha no se tehtiin lihasta se kukko siihen pantiin lampaan lihaa ja sian lihaa ja ne tehtiin ne oli edes noin pitkiä hyvin isot kukot ja ne annettiin palvelijoille lähtiessä sitten mukaan jos oli pitempi matka niin talon isännät hevosella veivät ne sinne vanhempiensa luokse ja kortteerilleen tietysti he - yhdessä söivät koko joukko sitten sieltä mutta ne annettiin eväät lähtiessä kyllä niille ne eväät tuli hyvät eväät ne antoi joka talosta niille lähtiessä
tehtiinkö niitä kukkoja muulloin kuin silloin kekrin aikaan
kyllä ainakin se oli tapa jotta kerran viikkoon perunasta ja lihasta ja kalasta tehtiin jos oli nuotallakin saivat kalaa niin tehtiin kalasta ja talvella tekivät matikoista kun saivat niin matikkakukkoja
no entä niitä piiraita ennen
no joka lauantai se oli - niin monta kuin lauantaita niin piirakat ja se on ainakin tällä kylällä nytkin se tapa perunasta tehdään ja ryynistä ohraryynistä ja - riisiryynistä

no silloin ennen kun kaikki kotona tehtiin niin sitä tuolta metsistä koottiin eikö täällä täällä tuota parkkia ole kiskottu teidän aikana
on on kiskottu ja ne vietiin sitten täällä oli nahkuriliike oli äärellä niin sinne nahkuriliikkeeseen veivät ja sitten mitä ei se nahkuri ostanut kauppaliikkeet ostivat sitten ne minne lie vieneet ne kauppaliikkeet sen vain muistan jotta iso lotja aina tuli tuohon ja siihen lotjaan latjasivat rannasta ne parkit
oletteko te ollut siinä työssä koskaan niitä
no silloin kun olin lehmien kanssa salolla niin aikani kuluksi tein sitä ilman niin kuin lystikseni vain mutta hyvin vähän mutta se on aika lystiä työtä sen kun kuoren otti sieltä alhaalta niin se kun ihan sinne latvaan mennä hurotti ei kuin kiskaisi siitä irti minun ei kyllä ollut mitään pakkoa sitä tehdä mutta minä niin kuin aikani kuluksi vähän tein kun siellä oli toisia jotka tekivät ihan niin kuin hankkeen kannalta niin minä aina sanoin jotta antakaahan minäkin koettelen tuota lystiä minkälainen se on niin isävainaa aina kun vei nahkoja sitten siihen nahkuriliikkeeseen niin se sanoi viedään nuo pajunparkit kanssa niin omilla pajunparkeilla saa nahkat sitten puhdistaa ei me myyntiä varten yhtään heitä otettu eikä meidän veljeskunta kaikki eikä sisaret niitä - kiskoneet niitä pajuja kyllä siellä salolla olisi ollut vaan se oli niin pienituloista jotta me ei kehdattu
no tuohi ennen koivusta otettiin ja siitä tehtiin -
no tuohen otettiin tehtiin marjatuokkosia niihin kerättiin mansikat ja ne vatut ja kaikkia marjoja n ei - ne ei painanut pahalle sitten marjoja ne marjat oli hyvin maukkaita niissä tuokkosissa no miehet kiskoihan niitä ne tekivät sitten niitä virsuja ja kontteja ja tuohivakkoja tekivät ja semmoisia saunaan kun lähtivät niin ne virsut pistivät jalkaansa ne oli tuohesta tehtyjä ja kontit kalakontit kaikki tuohesta
mihin aikaan se parhaiten lähtee puusta
se lähtee tässä ennen juhannusta se nyt kohta alkaa se tuohen irti silloin kun mahla juoksee noista koivuista niin se siihen aikaansa lähtee noin luulen jotta nyt jos oli lämpimiä niin ne on ensi viikolla jo parhaallaan on tuohi irti se juoksee oikein hyvästi kun on semmoiset suorat koivut minä en ole muuhun ottanut kun niitä - marjatuokkosia tehtiin niitä kun oli oikein paksut koivut niin saatiinkin ihan noin isoja tuohisia semmoisia ja syviä tehtiin niihin sopi ihan mansikoitakin niin pari litraa ja ylikin aina
kuinkas se tehtiin
no ne päät tehtiin tällä tavalla niin kuin tässä nyt näin anna minä otan tämän pois niin minä näytän ja sitten semmoiset koivunvarvut kuorittiin se pantiin noin
käännettiin niin
käännettiin tällä tavalla jotta se tuli tuommoinen kolkka ja näihin sitten tehtiin puukolla reiät ja sitten se varpu pantiin tämän ja sisään päin jäi sen varvun nenät ja se oli hyvin vakava se hyvin hallitsi sitten ja marjat tuli oikein hyvänmakuisia siinä
olikos sillä varvulla nimeä
se oli nimeltä lutavarpu - sen varvun nimi oli lutavarvuksi sanoivat sitä

eikö ne ennen siitä tuohesta tehnyt tuonne rakennusten päälle kattoakin -
tekivät tekivät kattoja minäkin olen nähnyt sen tuossa salolla oli yksi mökki niin minä näin siinä jotta oli tehty katto
taisi olla hyvä katto
no eihän nuo tuossa vaikka se oli hyvin matala se piippu päällä päin siinä niin ulkona niin eihän nuo tuossa palaneet ennen kunne se mökki oli ihan vanha eihän tuo kuulunut vuotaneen se oli monikerroksessa ollut niitä tuohilevyjä siellä kun salolla on hyviä suoria koivuja no niistä on hyvä kiskoa niitä vaan nykyisin on kielletty ei ne anna kiskoa niitäkään enää koivut kuului kuivavan ja kärsivän siitä
mutta ennen sitä kieltoa ei ollut
ei mitään ollut kieltoa kaikki oli vapaata sen sai siellä salolla elää ihan mieltään myöten vastatkin ne taittoivat kuka vain mistä sai koivun kaadettua ja - ja hakattua olipa hän kenen maata hyvänsä ne niistä kukaan virkkanut mitään ne oli kaikki yhteisiä siellä kun oli niitä - mökissä oli niitä köyhiä asukkaita joilla ei ollut maata ne otti sieltä metsästä puunsa ne otti vastansa ne otti kaikki eihän nuo niistä kukaan virkkanut mitään jotta meidän ja meidän maalta otat
mitenkäs se mahla onko sitä koottu talteen
kuului ne ennen aikaansa koonneen sitä juoksuttaneen semmoisiin pieniin astioihin puuastioihin olen minä sitä maistanut se on semmoista vähän imelää ja kirkasta on ne tekivät semmoisen syvän noin ikään niin kuin noin ikään tuosta tuo reuna olisi semmoisen piirron koivun kupeeseen ja sitten siihen upottivat semmoisen kynämäisen oli niin kuin kynä mutta sitten siinä oli semmoinen keskellä semmoinen viilu jotta jotta sitä myöten juoksi se se terävän särmän upottivat sinne koivuun - sen jossa juoksuttivat mahlaa ja siitä juoksi sitten astiaan olen nähnyt sen kun on tehneet sillä tavalla
mihin sitä käytettiin
no sitä en tiedä lieneekö juoneet vai mihin lie panneet muuta kuin näin vain jotta kun pojat sillä keinoin laittoivat sitä sen verran oli jotta minä maistelin niin se oli hyvin imelää semmoista mutta on se hiukan koivulle mahlaksi ne sitä nimittivät
no onko tuota pihkaa puusta otettu mihinkään tarkoitukseen
kyllä ne ennen ottivat sitä pihkaa puusta ne tekivät harjoja siitä ne pihkasivat ne harjat niissä oli se varsi hienompi kuin tämä nyt minun käsivarteni tuommoinen harja ja sitten semmoinen pyöreä levy sillä harjattiin pellavaspivoja ne oli vakituiset ne harjantekijät jotka tekivät ja sitten sian harjaksista oli se kovista sianharjaksista se harja minä luulen jotta tuollakin meillä voisi jossakin vintillä vielä missä lie niin voi olla vielä tähdellä niitä vanhan aikuisia harjoja pellavat otettiin ne noin vain sillä harjattiin se hyvin teki puhtaan jäljen
mitenkäs se pihka siinä sitten
no se pihka sitoi ne sian harjakset sitten yhteen se ei antanut niiden löystyä minnekään päin minä en tiedä millä tavalla lie ne - ne harjantekijät tehneet mutta se oli hyvin kova se ei antanut ei minnekään päin sitten jälkeä se oli vain se sai kovat harjakset niin ne oli niin terävät sitten siinä jotta sillä - semmoista oli se pellavienkin puhdistus viimeinen puhdistus
ja ne kodissa tehtiin aina ne pellavaharjat
niin on se ollut vakituinen tekijä ei ne kodissa kun se on ollut vakituinen tekijä joku mies on tehnyt ne harjat

vielä tuosta kysyn noita marjoja silloin ennen poimittiin paljon vai miten
paljon poimittiin puolukoita oli lakkojakin oli paljon enempi kuin nykyaikana soilla kun oli vähän ollut niiden kerääjää mustikoita nehän ne oli niitä - ja mansikoita mansikat ei niitä talveksi mansikoita ennen laitettu ne syötiin jäljestä nuo maidon sekaan pantiin kylmän maidon sekaan ja siihen vähän sokerijauhoa ja ne syötiin voileivän kanssa silloin mikä saatiin joka päivä mustikat kyllä keitettiin ja ne pantiin pulloihin talveksi ja puolukat särjettiin hienonnettiin ja ne pantiin suuriin korvoihin ja ne säilyi siinä niille ei tarvinnut sen enempää mitään
missä ne korvot pidettiin
aitassa ne viileässä aitassa siellä olivat ei niihin tullut hometta eikä mitään ne hyvin säilyivät koholla oli vain peitto korvon päällä peitto päällä joku pyyheliina tai mikä siinä jotta ei mistään roskaa siihen lennä siihen aikaan ei ollut näitä pensaita vielä niin kuin nykyisin on eikä omenapuita eikä mitään niistä ei tiedetty mitään
ja lakkaa oli ennen enemmän
lakkoja oli lakkoja oli paljon kun oli vähän kerääjiä lakkojen niin sitä oli vaan nyt alkaa olla jotta joka kymmentä lakkaa kohti on kerääjä no eihän ne täällä soilla piisaa muuta kuin pitäisi mennä tuonne etäs salolle vaan eihän sinne osaa mennäkään naiset ei kaikki miehetkään ja kun pitäisi kymmeniä kilometrejä jalkaisin kävellä niin se on hyvin väsyttävää
myytiinkö niitä ennen niitä marjoja
ei ne syötiin kotona mikä kerättiin ja talvellakin pantiin iltaruuaksi söivät sillä keinoin niitä puolukoita jotta sen hillon sekaan pantiin sokerijauhoa ja maitoa ja ja lusikalla pistelivät ne suihinsa
olikos sitä ennen mitään muuta tuolta metsistä mitä mitä koottiin
no ei muuta kuin niitä sieniä ja marjoja eihän sitä muuta ollut mitään
ei hirviä kun oli lukossa niin ei tuota kirjojaan hakea täältä
saahan sen - tulla hakemaan
saa tulla saa tulla

olikos sitä ennen tuolla kasvamassa mitään semmoisia lääkekasveja joita joita koottiin ja joilla sitten tauteja parannettiin
no en minä muista niistä mitään puhuttavan jotta olisi ollut
että ne oli yhdet ihmiset sitten jotka niitä
niin täällä Liperissä sanovat olevan yhden tohtori Hirvosen se on semmoinen koulunkäymätön maalaisukko niin jotta se olisi kerännyt niitä kasveja jotta se olisi saanut tohtorin kanssa ollut sen kyytimiehenä ja kaikkina ja tohtorin kirjat saanut lukea niin jotta se olisi kerännyt niitä kasveja vaan en minä tiennyt niistä mitään täällä ei kukaan kerännyt
no mitenkäs nuo ennen nuo vastat tehtiin aina joka vuosi ja
no joka - kevät siinä juhannuksen seutuna - taitettiin sanottiin vastan taittamiseksi sitä ne tehtiin semmoisia noin pitkiä ja sitten sitä vastan varvusta vetäistiin lehdet pois ja tehtiin panta ja pistettiin pantaan ja kaksi vastaa se on kammitsa aina sanottiin olevan
ai miten sanottiin
kammitsa olevan sen noin pistettiin toisen toinen varpu toisen varvun sisään ja kolmannella varvulla sitten kiinni siitä niin ne pysyi hyvästi yhdessä se oli nimeltä kammitsa
olikos se naisten työ se vastanteko
no joskus tekihän ne miehetkin salolta useinkin varvut hakivat miehet vaan sitten naiset useinkin teki kotona ne niitä kun oli suuret talot ja paljon joukkoa niin neljä viisisataa kappaletta niitä laitettiin vuodeksi aina jotta yli vuoden piisasivat missä ei lähellä ollut koivuja niin niitä piti niillä vanhoilla vastoilla kylpivät vaan mistä sai oli koivuja lähellä niin sitten kesän tultua ne ottivat tuolta puista jo verekset vastat
että niitä niin paljon tarvittiin
niin kun kylpivät usein ja paljon oli joukkoa jokainen aina viskasi sen vanhan vastan pois ja ne kun kuivuivat niin ne kannettiin useinkin aina lampaille ja ne lehdet mielellään söi lampaat ja varvut jäi alle
entä niille lampaille noita koivun tai muun lehtopuun oksia onko niitä taitettu
no vanhaan aikaan taittoivat lepän oksia vaan nyt ei ei me ole taitettu sanovat jotta ne on hyvin terveellisiä lampaille niin -- silloin vanhat ihmiset taittoivat niitä
no entä luuta ja nuo millä lattiat ja muut puhdistettiin
no sillä vain samoilla vastoilla niillä laitettiin kyllä uudestaan ja kaksi pantaa - pantiin niin ja niillä lakaistiin ennen lattiat ja sitten lehdet riivittiin pois ja niillä lakaistiin pihamaat ja rappujen edut ja niillä kesät ja talvet niitä sanottiin varsiluutia olevan niiden niillä oli semmoinen nimi
ja ne tehtiin niin ikään kuin vastatkin
niin mutta kaksi pantaa pantiin se - tuota pitkä se tynkipuoli oli ensin yksi panta ja sitten vähän väliä sitten toinen ja sitten - teräväkärkinen keppi pantiin siihen jotta aika tanakka kun sitä lakaistiin se oli nimeltä luudan varsi ja paljonhan nuo vielä näkyy nytkin niitä käyttävän
no entä tuvan puhdistuksessa mitä siinä oli ennen
no ihan vanhimpaan aikaan kun oli harvat siltapalkit niin kaksi luutaa ja kyyryllään lakaisivat lehtiluuta oli ja sitten oli toinen semmoinen joka rakosista otti pois semmoinen - ruokaluuta niin kahdella luudalla lakaisivat vaan sitten kun minä jo aikaisemmaksi jouduin niin sitten se varsiluuta oli jo lakaistavana ja lattiat oli useammassakin paikassa jo sitten maalattu
ne piti pestä myös ne
ne luudat
ei vaan ne lattiat ennen
ennen ne varsiluudalla ruokaluudilla hangattiin ja siihen - kostutettiin ja hiekka kylvettiin ja hiekan kanssa hankasivat jotta ne oli oikein valkeat ja sitten ei kun mätettiin vettä ja huuhdottiin niin kuin katua vain sitä lattiaa semmoista oli ennen se lattian pesu ja penkit samalla tavalla pesivät kun ei ollut maalia
miten usein ne ennen pestiin ne tuvan lattiat
no toiset pesivät joka lauantai vaan toiset sitten kuuluvat kaksikin viikkoa pitäneen pesemättä
no entä seinät ja matto
no seinät ei kuin kerran vuoteen ja matto juhannukseksi ne pesivät useinkin juhannusviikolla

silloin ei ollut mitään pesuaineita noita pulvereita mitä nyt on
ei mitään no piti ne vedessä tuota suopakiveä vähän mutta ensimmältä eihän sitä ollut sitäkään vaan sitten minä kun muistan niin sitten -- suopakiveä panivat vähän siihen veteen
mitäs se suopakivi oli
se oli sillä pyykkiäkin pesivät ja suopaa keittivät semmoista kotimaista saippuaa kun tehtiin elukoiden rasvat otettiin ja ne suolet puhdistettiin puhtaaksi ja sitten pantiin sitä suopakiveä sekaan ja suuressa muuripadassa keitettiin siitä se oli kotitekoista suopaa suovaksi sanottiin se oli kotitekoista saippuaa ja sillä pestiin pyykki ja se tulikin hyvin kaunista se saippua se tuli niin valkeata ja kevyttä sitten jotta minä olen sitä keittänyt ja täällä yksi opettajakin haki minulta sota-aikana sitä sanoi hän pesee ihan naamaansa sillä saippualla kun ei saatu ostosaippuaa vaan nyt ei ole ollut nyt on tehty vain niillä pulvereilla kaikki pyykki
jos te sen pyykin pesemisen vielä oikein tarkkaan puhutte niin että miten se silloin entiseen aikaan
no ne vanhaan aikaan tekivät sillä tavalla että sillä suovalla hankasivat ensin niitä vaatteita näin käsiensä välissä vain hankasivat tuolla tavalla ja sitten porojen päälle pantiin -- koivutuhkat korvoihin ja vesi kun muuripadassa kiehui niin se pantiin sitten niiden tuhkien päälle ja sitten hämmennettiin se se oli ihan sekaisin kun sen hämmensivät sen tuhkat siihen veteen sitten hiilet otettiin siitä päältä hyvin tarkkaan pois mitä oli - hiiliä vähän ja sitten se kirkas live pantiin sitten pataan takaisin ja siihen sitten valkeat vaatteet kiehumaan semmoista oli siihen aikaan se oli sitä livepyykkiä
tuolla järvelläkö ne käytiin sitten
no järvellä järvellä ne käytiin ja se oli ihan kumma kun niistä tuli hyvin valkeita ja koreita järvellä käytiin noita korvoissa pursuttiin ja avannossa huuhdottiin kaksi kolme kertaa ja kyllä niistä tuli ihan puhtaat
eikö se kylmännyt kun siellä
minkä tähden se ei kylmännyt piti jo töppösessä viimein huuhtoa aina ihan ja muuttaa aina kylmihän se kun oli aina purku ja pakkanen no sitten tuotiin kotiin joko tupaan tai meillä kun oli tuo siltanavetta niin me vietiin aina ne korvot sitten navettaan tai saunaan ja sitten kuumennettiin puhdas vesi kuuma vesi niiden päälle josta ne väänneltiin pois niitä kun ei ollut niitä linkoja eikä mitään ennen ne piti vain käsin kaikki tehdä
ja sitten kuivatettiin
sitten kuivattiin ja eikä ollut rautoja millä - silittääkään ne pantiin vain oiottiin kankaat paidat niin kuin housutkin miesten ja - kaulauspaalikan ympärillä ja sitten oli semmoinen tuota pitkä lauta siinä oli kädensija sitten jolla pidetään kiinni ja semmoiset hampaat siinä sillä kaulattiin lakanat ja pyyheliinat tuli oikein hyviä ja sileitä sillä minä saatan teille näyttääkin ne kapineet meillä on nytkin ne vielä pyyheliinat ja lakanat niillä - kaulataan nytkin vielä
ja niillä hyvä tuli se jälki
hyvä tulee hyvin sileä tulee pyyheliinatkin ne on niin hyvä hyväksi siliää jotta ei niitä raudalla saa sen paremmaksi ja joka talossa on täälläkin vielä ne semmoiset joilla nyt silittävät pyyheliinat ja lakanat se vain jotta muut vaatteet silitetään jo nykyisin raudalla mikä missä on hellalla pidettävä rauta missä on sähkörauta ja meilläkin on kyllä molemmat ovat
miten usein se pyykki silloin pestiin
no suurissa joukoissa kahden viikon perästä piti pestä sitä jo kertyy siksi paljon sitä pyykki' jotta se oli kahden viikon pyykki aina
siinä päivä meni
päivä meni ja toisena päivänä sitten ne vääntämään ja väännettiin ja kuivamaan pantiin vasta nykyisinhän sitä ei mene päivää kun ne koneella tehdään ne on joutuisat meillä on jo pyykki korissa yksi osa pyykkiä tänä päivänä kun pesi se joutui niin sukkelaan
olikos sitä taloissa ennen paljon sitä vaatetavaraa
no oli sitä sitä pellavaista ja liinaista miehillähän niitä olikin hyvin paljon niillä oli monet ja monet paidat ja housut alushousuja ja kyllä sitä kun pellavasta ja liinaa kasvatettiin niin kyllä ne ei ei ne vaatteen puutteessa olleet vaan eihän ne ollut niin hienoja kuin nykyajan paidat on ne oli niitä pellavaisia vain vaan sitten kun sen ruvettiin semmoista yksipiistä kutomaan hienompaa pellavapalttinaa niin se oli sitten hienompaa kuin tämä tässä josta tehtiin paitoja
mutta se pellavan viljelys meiltä on vielä jäänyt puhumatta
niin
mitenkäs sitä silloin paljon ennen oli
no sitähän minä en muista ne kylvi monta kiloa aina niitä pellava pellava siemeniä maahan no ne syksyllä sieltä otettiin maasta sitten kun se joutui se sylkky sylkyksi sanottiin sitä mikä tuli se pulpukka siihen päähän ja siitä semmoisella lauta oli siinä oli siinä laudassa noin ikään semmoiset niin se siihen pantiin ja ruohkattiin pois ne siemenet ja kuivattiin ne sylkyt ja sitten saatiin siitä ne siemenet jos ei ostamalla pantu sitten vietiin ne pellavat likoon järven rannalle ja kivet päälle pantiin ja laudat jotta ne pysyi veden sisässä ja sieltä nostettiin ja huuhdottiin ja pantiin sitten levitettiin nurmikolle ne levälleen jotta ne siinä pehmisivät sitten kun ne siinä oli - aikansa ja kuivanut olivat sitten kannettiin läjään ja ei kun saunaan ja sauna lämpiämään ja saunassa kuivattiin ja sitten käsiloukulla loukutettiin se luu pois niistä irti se oli kyllä kovaa työtä naisille ja sen jälkeen lipsuttiin se oli toisenlainen se lipsuntakone siinä oli kahden puolen raudat oli ja sitten vidottiin - vitoinraudalla semmoisella ja sitten viimeksi harjattiin sitten ne oli valmiit kehrättäväksi ja ne piti kodissa kehrätä kun ei ollut siihen aikaan koneita mitään niitä jos ei kodissa jaksanut itse kehrätä niin niitä oli niitä kehrääjiä vakituisia mummoja jotka kehräsivät nyt eivät kasvata enää nykyisin kukaan pellavaista ei liinaa nyt on jäänyt kaikki pois
kuinkas se liina se on vähän
no se samalla tavalla tehtiin kuin pellavakin aivan samalla tavalla se vain jotta - liinaa ei maahan pantu levitetty se pantiin aidan selälle noin vain pantiin kun oli pisteaidat semmoiset niin pantiin vain jotta se pysyi siinä kiinni ja toiset pitivät ihan yli talvenkin niitä jotta ne pehmisi hyvin vaan en minä pitänyt milloinkaan yli talven niitä me syksyllä ne puhdistettiin
mitäs - siitä liinasta tehtiin
siitä tehtiin miesten alushousuja ja säkkejä se oli kyllä kestävämpää kuin tämä pellavainen se oli paljon lujempaa ja pöytäliinoja kutoivat ja mikä mitäkin niitä vain laittoivat ja jokapäiväisiä lakanoita ja mikä kutoi palttinaksi mikä toimikkaaksi ja sitten niissä oli lika hyvin hyvä lähtemään lipeäpyykissä se oli siitä hyvää naiset ei ne käyttänyt minään vaatteinaan sitä liinaa se oli miesten miesten vaatteita tekivät siitä vain niitä alusvaatteita
no siitä tuli sitten ajan mennen hyvä ja pehmyt
hyvä - ne kun käy pyykissä nekin alushousut niin ne oli niin pehmeitä ja miehet sanoi jotta ne on hyvin lämpimiä niitä kun ei ollut niitä villahousuja välihousuja eikä ollut raippahousuja niin kuin nykyisin niin sanovat jos niitä panee kahdet päällekkäin jalkaansa niin - paljon lämpimämmät kuin nyt niitä muita ostohousuja panisi jotta ne oli niin lämpimiä talvipakkasilla sitten sarkahousut tulivat päällimmäiseksi niin sanoivat kyllä tarkenee ja se oli ihan yleinen tapa semmoinen sitä piti vain mennä sillä tavalla millä sitä pääsi eteenpäin ei osannut muuta
ne kotona kudottiin sitten aina
kotona aina kudottiin pitkät kankaat oli kotona kun kudottiin ne oli neljäkymmentä viisikymmentä metriä aina pantiin kangasta niitä piti keväällä aina kaksi pitkää kangasta joka kevät kutoa ja sitten kesän pitkään milloin jouti silloin ommella paidoiksi ja housuiksi ja
olikos se kutomisen taito joka naisihmisellä silloin ennen
kyllä ja ne vanhat ihmiset osasivatkin oikein kauniita niin vaikka ei ollut kouluja käynyt mitään ne osasivat hyvin kauniita kankaita kutoa ne kutoi oli pöytäliinakankaita kutoivat ja kaikkia minä en tiedä missä ne on - saanut sen taidon vaikka ei minkäänlaista koulua ne ollut käyneet no kai ne on vain itse opetelleet oikein hyvä taito niillä oli kutomiseen ja neuvoivat sitten nuorempia miten kangas laitetaan
talvellako niitä aina kudottiin
no kun saatiin ne rihmat aina rihmaksi saatiin ne pellavat ja liinat sitten ne keitettiin ja pantiin tuonne aidalle vielä valkenemaan ja sitten kerille pantiin jotta ne virui siinä jotta niissä ei ollut mitään sykkyröitä ja sitten ei kun kutomaan kyllähän niitä kutoi seitsemän kahdeksan metriä päivässä aina kun rupesi kutomaan hyvin ne oli joutuisia kutoa joko se ukki kutsutaan tänne
no kutsutaan